Lesdi sawdi arabiya kam, ɓe ɗon mari fijooji, ɓe ɗon mari finatawaaji, bana fijooji yarugu kafe, bana jemmaji laleeri, fijooji jemmaji laleeri, e fijooji julde, iel fitre e idel kabira.